القوة الخارقة بتكون اني <hesitation> اشافي الناس <hesitation> بلمسة وحدة فبالتالي اقدر اني اساعد كل الي يمرون في ظروف الحروب والامراض وكل شي